<hesitation> Fahafantarako ananjy manokana de kivà longany ah mitangorongorona ny afantaragna ananjy eh, de zareo mitangorongorona akeo ah efa hoe samy mpinamana zany, de raha ohatra izany ka hoe misy olona misy kivà mbola sy anatign'ny ekipanjareo ka mandeha akaikinjareo ah de sy maisy hoe trerotrerominjareo longany, de avy akeo koa fopofofoninjareo ah de zay igny vo hoe tafiditra agnatin'ny ekipanjareo, raisinjareo tafiditra agnatin'ny ekipanjareo.